Kápasëpor, uwala impasëpor koo cíwun kowí meewí ací kom káandantite. Parësëk ngëëmpic ngáancí ngunk bëliyëng dí káandantite cí ngun dí pasëpor: kátim, káabeebu ná <hesitation> utáyu, bim cí bí bëliyëng tú ayá impicá dí indáandite dí iyi pasëpor. Pasëpor cíyun kowí uwí meewí mëënkáaţ pël, ndiŋ yëlan pëncël mbos senegal pëya mbos mëëntoŋ. Pasëpor káţënk puun këëncil ţí senegal ţí këyá mbos mëëntoŋ umbabú. Ŋal uncí ţank afërik ţí mbos máacíimi ţí afërik ţí. Uncí këëyandar bíyandaru bí meembí, bëyandar legal mëënkáaţ pasëpor díŋ këëncil dí senegal. Ací báajoonk bëyá mbos mëënţoŋ erop káanţas uleemp, kápasëpor káangárantirun ndël këëleemp akëkey uwala uleemp uwára wí. Pasëk pasëpor káancíwun indantitew ndël.